No sò ben cöse segge un guardaröba minimalista. Tipo minigònna e tanga? Ò che ti gh'æ pöchi pessi pe ògni tipo de vestî? Perché quello purtròppo ciù ò meno ghe l'ò, dæto che gh'ò quattro röbe misse in croxe. No saveivo che se ciammesse "minimalista".